ཐབ་ཡ་ན་དཔེ་ཆ་གི་གཡུག་དགན་གར་བྱེད་པོ། དེ་ཁ་མི་ཆོམ་པོ་བླབ་ཏེ་སུ་བ་ཆེ་ན་དེ། གོ་ཐངོ་ཐབ་དེ་ཀ་མི་ཆོམ་པོ་སུ་བ། ཆེ་ན་དེ་འོ་དེའི་ནང་ས་ཁ་གི་ཁ་གི་གསུང་་གཡང་ན། ཁ་གི་ཁ་གི་ཐམ་ལུ་གུ་དུད་དྲུག་དེདུ་བོ་དུད་དྲུག། ཐེན་ས་ཨིན་ཏེ་དངག་ཆ་གི་འོ་དེ་ཐབ་ལོ་དོག་ན། འོ་དེ་ལུ་གུ་གི་ཀོར་ལོ་འོ་དེ་ན་ཤ་ཡེ་པོའི་ཐེམ། དུད་གྲུབ་ཁ་མོ་ཁ་ཏ་མོ་བབ་ཏེ། ནག་ཆ་གི་ཧ་ཁོ་སྭཻདིའི་འོ་དེ་ཕྱ་པར་ཏེ་གི་དེ། ནག་ཆ་གི་དོག་ཆུ་ལབ་ཏེ་གི་དེ། ཐལ་ཏེ་ཆེམ་པོ་དང༌། ནག་ཆ་གི་ཐབ་དུས་ལམ་ཕྱ་ཏེ་དོག་ན། ཨ་ནི་ཁན་དུག་ལབ་ཏེ་ཐམ་ཆར་ཧ་ཁོ་ས་ཨིན། འོ་དེ་ཕྱ་ཏེ་གི་ནག་ཆ་གི་ཐབ་དི་ཆུ་ཁད་ཅི། ཨིན་རུང་ཡ་དོག་ས་གི་ནག་ཆ་གི་ལ་ལང་པ་དང་གུ། ཐབ་དུས་དོག་ན་ནག་ཆ་མེ་དུས་དྲུག་ ཨ་ཏེ། རིག་པ་ཆེན་གཅིག་ཐེས་ཨིན།